إجازة العيد الوطني يتهيأ لي ها أحسن إجازة عندي لأن هي <hesitation> برامج واجد في كل مكان وفي ليتات في الشوارع وجميلة يعني والجو حلو يكون بعد في ديسمبر... الجو جميل يعني يكون.